أول شي <hesitation> نجول له إن الجراية هي المفتاح، يعني عشان يحسن أسلوب كتابته يكتر من الجراية، يشوف أساليب مختلفة، يتعلم، يكتب كل يوم حتى لو حاجات بسيطة عشان يحسن مهاراته، ويراجع كتاباته مع حد تاني، يعني ت- تحسن أسلوبه، تعطيه فكرة. <noise>